لا ليس جميع سلالات الكلاب وديّة على قدم المساواة، بعض السلالات معروفة بطبيعتها الاجتماعية والودودة <hesitation> وبينما قد تكون سلالات أخرى أكثر تحفظًا أو عدوانية مثل الحراسة، تعتمد <hesitation> سلوكيات الكلاب أيضًا على التربية والتنشئة الاجتماعية والتجارب الفردية.